उसने तुझे चाहे कछ भी बोला होगा ना तो अगर मुझे पता चल गया होगा ना तो फर देख लेना।